Ny haiko volan̈ina amin'ny raha anontanianao zah zen̈y! Latera edy e, donia ipitrahantsika ity. Lakintana, ery masoandra, fanjava, abôkà eo misy venosy, marsy, misy koà sisteme solera, zipitera, zen̈y e.